<hesitation> osa fwa nnaɓe mami nyi, osa nna ɓei mami nyi fwa maɓe ma mwa she maɓe ma mwa onya n kwogaza waha la nya sna, nyasna ho kwa ɓe kwa sna mi ngye mi mafyi shekwo bmami zhni lo shekwoyi a tnu n shi gbei malafifiya ɓwa ma pwo, maɓe njesnu <hesitation> magye <hesitation> nya sna ho kwonu kwoto zhni ɓo manai nu nija sna, sna zam to omi nyi che n ma gye zashi n yasnai, to to ma wo kwo damin mawo kwoi womi nma nnyabna gna gna kwa gnagna tuza Ma gye she wo shi woi gye a zhni ai kwu kwu nu kwo ai zhni knyi nu a kwota yawom woin ta fyim kai ata zhni awomi ngye mi je gna ɓyi lon domin ntungena mi n bwugba zhi zhi lolo n tu kwoi tu n woɓoge domin tugena <noise> knyi zhni to wo ɓa ɓwa lai fyi yam ma to n lo nu omi <hesitation> sa na ɓo mami to aɓo nu nɓa zhni ɓa zhni doho hagye zagnyi woi liz woi wna oza woi lu kwo kwa oza n woto n kalai ma gna ge malo mi luwo n hai to toma wo kwoi damin so n lonu omi wyei wyei ɓwa n ma ɓwa dna n na nyi ye nyi okwonu zhni ye ye n hoto ye n ho zadoyim kwoto bmyalom so nlonu shemi gye azaje zhni ɓei zhni To ɓa ye n ɓa zadoyim to tomawo kwo damin n mi hni hni ɓwu gyim am oya gbagyi n ɓodai magnage gbayi ton byei ka n dom to n ya shawye yi ɓa gye <hesitation> sanu'a ɓei ka bye nyim n shekwoyi ɓei ka bye nyi oya gbmanyi oda gbmanyi hari yibei yila pata oya gbagyi lala pata ho gye gbagyi dna nnana ee yito n byei kalo ndom oya gbmanyi oda gbma nyi nu ɓwasnu to clunu zhni mi gye aɓe ho n ɓanu <hesitation> n n ɓaɓa to ɓmyam magye ɓa zhni onya nu n n ɓa zhni aɓo a nukwoi magye mi gnaye n ɓo manai nu nyanu nkwolo woto nmi ra wato nmi wyei wyei ɓwa sonu.